Yíŧi ma húri yaa agí ngi bfaŋe, agí ngi bfaŋe a njiŋni wo. He gí ŧiriñe, ŧiriñe haloolo, ayaanti be adiisim be, usiimi, biñaŋ ma ngi ŧag mo fuŋa, unyaa he, seero ma wa, seero ŧiriñi gamba, haloolo agím bo baa ngi húri mo seero ŧiriñi gamba hee gi ngi faŋi ma.